بشوف أن الأطفال في الماضي كانوا سعداء بشكل واجد أكبر، يمكن لأنه هالحين بيصير تطورات وأحداث كثيرة ما بنقدر نتجاوب معاها، بالنسبة لي الأطفال ما بيعيشوا طفولتهم مثل ما كان يعيشوهم الأطفال من قبل.